די ראלע פון שעפערישקייט און א מענטשס לעבן, און איז זייער א גוטע זאך. מענטשן ניצן זייער שעפערישקייט אויפצוקומען מיט נייע אינווענטשנס, און בכלל עצות וואס העלפט זייער אסאך פארן כלל.